ñy foma amampanao mampiavaky an'Alimaiñy: ñy fankalazà ndrozy ñy Oktebefreste, fety bevat'eo, akalazandroze ñy raha finomy misy alikôly, manahakan'izay ñy fanaovandrozy oenatsiteny, krisimas'io ataondrozy aminy ñy fombandraza ndrozy ñy fankalazà azy, manahakan'izay ñy fanaovandrozy ñy karinavaly, fety bevat'eo, mihetsiketsiky rozy amin'alalany sinjake, eranintanà bevat'eo mana.